जो अमारे युवा लड़कते हो से स्कूल के जाना के बदले। घुमड़े रा लाग्हे। और अलग अलग चिजा करा। और नशे की चिजा करा से। कधी भी पढ़ाई ना करे।